Okay. Lagu dina non lalodiai beh, gauta lasi da noho hebou. Mams baia noiam ia, oi ari tri kina ta, flex baita oiam da baita watchim dia gauta filipino. Aibe ouna filipino movie watch dikadika. <hesitation> mams begoum, beh, laudan nauram baina watch, ouram ba watch negen tri kina bahen da flex baita hoi da baita watch. Dia gauta da epesoud muvidia, filipino baia watchim. Vavamai beh begoum ia, beh filipino watchim filipino maurina beh itada maurida hegerege. Nabe life style muvidia ektiam ouram beh, daka ma bor- boitaiam lalomai. Ia, hadok umui da buruka kade ola aibe matamata beh auram filipio- filipino baia itaia. Beh egwam io umbe oram daka, experience haida boabim lalomai lasi, beh dina noho beh <hesitation> asemai gaukara. Dina siau masemase daika beuram beie diho biel loaloa. Hari dina beh dia guna dinana bamona. Hari dina beh siahuna beh dika herea. Beh ruma lalodia baia noh beh filipino baia watchim. De umbe una muvi watch dika da helai da movie baia watchim. Movie baia watchim lao, mams begoum eh, maragidia bemaim umbe movie o watch toh, maragidia bemai taim boitaiam. Twelve da dedia lunch bonadum. Da namo. Da helai da movie ah watch. Lau, kakagu keken na bona, egu niece ta. Movie baia watch lalonai mams begoum, Twelve da, beh lunch bonadum. Muvi dan ela sweet, aibe movie ah watchim la, time beh twelve ean nada one. Mams ema iawa eh, muibe. Muvi switim na, anian beh. Oh, da pos ato ed nago ia, pos aita ato da aita ruma gauka aita kara. Ruma gauka aita- baia karam beorem negena, sinagu begoum laube dabua, egu daka, ramirami baina turidia. Beh tabi egoum laube mami ida baina helai da mami turiturim baina itaia edebana, da haine daka rami <hesitation> turim. Da mams beh goum mui beh boulaom future negan, bohainem dainai ame elai da, boitagum laube rami baina turi. Baia helaim da rami meri blouse beh turim. Gauta lasi, buruka beh matadia beh dikam beh koten iudaia gabuna beh, beh ream da elaidia idia ida beh koten, baia atom eina daka, pin matunai. Beh baia nohobou omsinau ida abia, iabe dabua turim beh bestorim ia, laube nanoho lalonai egu daka, ena daka, guna negadia storidia bekaram. Gauta lasi da mams beh storim, ela, na sene mauridia storida bekaram, ena, ramirami beturim. Aida helai da ia, ma aibe matamai emauta. Okay na kakamui bona, vavamui tamamui eda daka, kimai varoda ah streitidia. Baia atodia namonam. Paps ma bemaim ma memero bema maorodi, mui ena reke dalana bokara. Tauta las aida helai hebou da, ka- ma kakamai memeroda tadimai baia durudiam reke kimai baia atodia namonam. Na reke kimai daidai aibe adorai, vamuvamu anim, gwarume. Beh aida idia badurudiam. Haida beh begoum aibe, al- alaom auau baia abimu dalalo. Auta lasi da helai bou, auau ah gogom, dabua sinamai dabua eturim, da sinamai badidia ahelaim daitaiam. Beh goum, haida beh, elaim, aibe ah gwaum ia, aibe muvimuvi baia watchim. Da, vaevae mauridia no, dina unubana negena, boloaloam beh, noh da, muvimuvi haida beh helai da facebook, damai, femli ida, anohoboum. Anohoboum, haidia beh facebook facebook haidia tiktok akaram da skindai noho kava. Da siboma auram baia sibom baia kara bisi. Basi auram baia loaloam. Beh mereki mereki o dakagau, ruma laloda gau senoho namonamom baia atodia namonam. <hesitation> sibomai amai- ai akaram aida bis auram baia gaukara baia marere marerem. Dasiam baia loaloa da boring. Da ruma gaudia, Vavami badidia baia helaim, edia daka, gauka maragidia bekaram basikol o daka beh fixiam beboim heina tools daka aida badidiai da, berevam aida haraga haraga bai toreis bala baia abidiam. Idia badidia beh idia baia durudiam daka. Negaidia elai kava da, kakamai memerodia begoum aida stone wall baia kara daka. Namo, aima baia lou baiala amai movie ma baia continue. Baia watchim. Da gauta las watch moh. Edekai data <hesitation> bump negena ma aegirom amai, tadimai kakamai ma adurudiam edia, homework. Beorem negen mada, ah giroa loum amai, normal gaukara gaukara maragidia ma akaram.